Hei ndaar ndaar axiaan, ndaar ne minit umne tisu hei somrup seken umtrinania, somrup seken axiaan minit katea nilea. Hei kan nia axiaan, daar somrup le pasareete aumtrinania le hei kan umdaan tehi, umdaan tur, umdaan lautur, ziin axiaan, ziin la lezaan axiaan, kan mannatur tehi, hun man a axiaan, ae aumlau tsoan tso kan taan harsa doon lea meina, school kan natur te, office kan natur te, hei kan ne tsoan tsoan tsa doon lea meini.